sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld kíkjum við á dýradaginn sem haldinn var í fyrsta sinn á Íslandi kíkjum á lokahátíð verksmiðjunnar heyrum af byggingu göngubrúar yfir hættulega á og fljúgandi leigubíl í Þýskalandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

skrúðganga og endurunnir

grímubúningar voru meðal þess sem sjá mátti á sem var haldinn í fyrsta sinn á Íslandi í gær gefur fólki tækifæri til að læra um lífið

á jörðinni og umhverfismál hugmyndin er fengin frá samtökum líffræðingsins mikla athygli og stefnir á að vera á

á Íslandi næsta vor markmiðið er að gera að árlegum viðburði uppskeruhátíð verksmiðjunnar nýsköpunarkeppni ungs fólks í áttunda til tíunda bekk fór fram í gær þar sem nýjar og spennandi

hugmyndir krakka voru kynntar þrenn verðlaun voru veitt Matthías Jens Ármann fékk

verksmiðjunnar fyrir hugmyndina

Haji Birkett fékk umhverfisverðlaun verksmiðjunnar fyrir hugmynd sína tal stafir birna Berg Bjarnadóttir fékk aðalverðlaunin nýsköpunarverðlaun verksmiðjunnar tvö þúsund og nítján fyrir hugmyndina vape skynjari ég fékk hugmyndina að vape greininum þannig að fletta Mogganum eins og allir sextán ára unglingar gera á morgnana og þar sá ég auglýsingu fyrir verksmiðjuna og á forsíðunni stóð veip er orðið stórt vandamál fyrir unglinga þannig að markmiðið er

og þetta muni bara vera

öllum flugvélum á öllum húsum

skólum af því að það er svo stór markaður að það getur verið alls staðar tónlistarmaðurinn knái Daði Freyr kom fram á hátíðinni og flutti tónlist með sérsmíðuðu hljóðfæri sem hannað var í tilefni af keppninni ég fékk bara leyfi til að gera hvað sem er og vissi strax að mig langaði að gera einhvers konar

vildi líka vera með hann sem keytar því ég er sem er gítar og keyboard svo vildi ég vera með eitthvað sem yrði flott á tónleikum og þar koma þessi ljós inn í hljóðfærið var búið til af Daða

svo er hérna svona ljósaborð sem

því hvernig maður spilar maður getur líka ýtt á takka hérna þetta

er Daði Freyr takkinn og ef ég ýti á hann þá stendur Daði og síðan stendur Freyr þetta er náttúrulega einstakt tækifæri að fá að hanna sitt eigið hljóðfæri og svo

fyrir mann svo ég vildi náttúrulega gera eitthvað sem ég myndi raunverulega nota verið er að byggja nýja göngubrú yfir Jökulsá í Lóni í staðinn fyrir brúna sem eyðilagðist í ofsaveðri um áramótin það var ekki auðvelt fyrir

Vegagerðarinnar að koma efni og tækjum á staðinn brúin er á mjög afskekktum stað og þar eru engir vegir landvörður á svæðinu skoðaði og hefur smá áhyggjur af því að það skapi hættu fyrir fólk að hafa enga brú vandinn er að komast um þetta yndislega göngusvæði Lónsöræfi þá verður brúin að vera allt annað er ávísun á að fólk fari að stikla hérna yfir ána og hún er náttúrulega lífshættuleg á sumrin og algjörlega

það liggur ekki vegur fyrir bíla alla leið að brúnni til þess að flytja efni í brúna á staðinn þarf gröfur og stóra bíla

að keyra langa leið og það má ekki vera mikið vatn í ánni svo þeir festist ekki brúin er ekki bara til að auka öryggi

fyrir þá sem ferðast á svæðinu bændur nota líka brúna til þess að reka kindurnar sínar í réttir hugsanlegt er að fljótlega geti fólk fengið far með fljúgandi leigubílum fyrirtæki í Þýskalandi gerði tilraunir með

sem getur flogið með farþega sína forstjóri fyrirtækisins segir þetta sé stórt stökk í að auðvelda flugsamgöngur fólks bíllinn kallast þotan og er búinn útsýnisglugga sem nær í heilan hring hann gengur fyrir þrjátíu og sex rafknúnum hreyflum og mengar þess vegna ekki hann fer hratt yfir og getur ferðast þrjú hundruð kílómetra bara á klukkutíma en notar um það bil jafn mikla orku og venjulegur rafmagnsbíll jómfrúarferð Lilium þotunnar gekk vel en það á eftir að gera margar öryggisprófanir áður en fyrstu farþegarnir geta fengið far um loftin blá í Hafnarhólma

á Borgarfirði eystra iðar allt af fuglalífi og þar er góð aðstaða til að skoða lunda